प्लेट चिप कुकी, डबल चॉकलेट कुकी ब्राउनी कुकी। व्हीट चॉकलेट कुकी चॉकलेट फुट्स कोकी। ओटमील कुकी वोटाराको कुकी, शुगरकुकी। शॉर्ट ब्रेड कुकी बादाम कुकी काजू कुकी। वेंटन कुकी पिस्ता कुकी किशमिश और ओस्टक कुकी क्रीम फील्ड कुकी, ओरियो कुकी मार्शमैलो कुकी। जेमकुकी, पेपर मिंट सैंडविच कुकी, माल्टीग्रेन कुकी। शुगर फ्री कुकी, प्रोटीन कुकी, ग्लूटेन फ्री कुकी। डार्क चॉकलेट कुकी, जिंजर ब्रेड कुकी, किशमिश शुगर कुकी। हॉट शेफ कुकी, स्टार आनीस कुकी, मकरॉन लिंगर कुकी, फ्रॉन्चुरार कुकी। जीरा कुकी, नारियल कुकी, पिस्ता बादाम कुकी, रस्क कुकी। पीनट बटर कुकी, मिंट चॉकलेट कुकी, बटर स्कॉच कुकी, कारमेल कुकी।